Simon Boliva, kanko ardii heɓugo enci lesdi Sipeen to ndunngu ngu ujunere gootel e temeɗe jeetati e sappo, yaago ndunngu ngu ujunere gootel e temeɗe jeetati e sappo e naañ.